Tëtäguasu Italiape oiko vareta guinoi ara mediterraneo kua oipota jei jokpe iroi avei jare <hesitation> ara mbaetivi jakuvo mbate iroija jaeramoko iviakurapema oireta yave <hesitation> ipuerevi supeguareta jakuyeye kua oupitiko mboapipa pandepo grado centigrado kuae estación pe oireta yave jaema jereta arare omae pukuyae jaema pitu misi